U masat nim boil maua mangutan, mauau isop pum ne mangutan ninibuei burut markop tsin, markop o maras guewatan sipiot, koinat tamo teo dera. Tawoko diki piondan ah, mone ma dangan tan ne roun tiem bereie negera matan danga ien ne. Manan omainim nekem borinam o mais bori bairit neko, amasi taua nimperoit diego manike omaira, tauoromat tukonomerai puro namera wain aie mainit neia tanga tera piniomit kanda deran. Mairo tukoui ta atanga teran takanai pira pan ne, omairo tokoi kowom. Kanuan deke osa manit moi beia ain nou tekodo obai, nimpuro mokon matateit tudi tudi bun tudi maira toko tan niaro toukonouon mara oton takane tu oiran monian muiro, okorumat okonoton ne suprapuimu naira tokorio, niabe tokorio muiro roko n'dave na paup tom mara kinis. kinis, kinis, duangin. Okori tera dikaro dikaro dikaro apun diki dibanan urut o dikapum, darengeri kapum, nunun dikapum. Era wauari tan dikaro dikaro aro pura nan tan. Ostan nimpuirut, mananaie ausi pam borinda bori kera na ainemin ainim paraiet omain da magea pan tutu ba rait ne oit e. Era kera taim era oisop op teo matan neu mureue pan omain tamaka pam be kosibeau omait ewa diki diveim dau. Avere pai tain paua tapai ibet na avere pai daiim dandai, apaun biop aus, aus, aus, omain dove uan nova poro evai, na avere pait tana nimparoit, manan, manindao, manin tutu buomeai ainemin nimpurai mararan doiro mani oiran ne. Magea mani meue tera taim aie avere dekunaima ausi pam ausi pam tego omain neko nauan pura poit nomi ne, awa koko pebo panike matau oiram era tua nam oisan te boirinda panike. Au patan nan neko ra tan nanga ipenou a pan deke arinda ma totou baresin tagasi, tagasi tanda. Amait e nanga borik tan maras ra nan ausipan noven no ma kosipian deovan apanda maraua nan, abiride niom beau rut, ne ainemin omainim nimparaie andan negana beau ru poamit et uruain make mara taim amai, oisop tapuniomuio oit ne osau osa, anemin apan danga keke paun siban apaun.